Kongoi misiing, <hesitation> yaa imeche inai anan ko yyaicheng'e chito netuni, koo kiiy netai nemeche inai koo atepto nyii. <hesitation> imeche inai ile tepto anoo lakwani, meche inai kora ile <hesitation> nerektai anoo, nee neae sokonerech, nee neae sokopaipait <hesitation> tuguuk tukul isupii tukchoto tugul che chepo atepto nyii. <hesitation> tos konyiti piik, tos kase kiiy nekimwachini, tos <hesitation> tos nee neae sikonerech, <hesitation> tukuu choto cho tukul choo ikere. Koo kotaretin sinai chito nee nenyi nemutii nyitun sim. <hesitation> mutai ipwat ile ng'aa kiai kialel, amutu chito nimaa nimaa, nimanyalunot, koo isupii atepto nyii isupii <hesitation> ee tuguk cheaei tuguk chechame kwae, ne neae sikonerech, yakenerech ko ko tepto anoo. <hesitation> kase nga'al <hesitation> iguitoss ng'alek allack, aya kiiy age kora koo <hesitation> nyalu inai olepunu. <hesitation> chito yekainai ile olingwai kwanoo, inai ile po kapng'oo. <hesitation> tepto anoo pichotoki <hesitation> kigose kemwae nee akopa pichotoki, siimuti chichi ingen olingwai. Ei imeche inai kora <hesitation> akopa oret, inae tiondo, amuu achek ing <hesitation> ing piikap keiyo kemeche kenai oret kemeche kenai tiondo, amuu taapi icheng'e chii netunii, ii nyepilen iit imut kaa konamkei oret. Ako ngonamkei oret koparu kole totupche, anan kopa oret pa oret chichoo. Chomechei inai tiondo ako mechei inai orenyii. Eee kiy ake kora ko michinai ee, kamet nyii. Inai kamet nyii inai mama nenyindet si inai ile teptoo anoo kametnyii <hesitation> atepto, tos chii ne kararan tos teptaano tos chame piik ab kokwet, teptoo anoo chichoo sii yeikamani lakwanatak anan ko yeikamani murenotok murananatok si tun. Ko ingen aking'en atepto nyii akingen, leteptoo pichoto sinai lo teptai twai. Ako ngokaa kairo ile masikchi atepto kora komuuch isi isishimete simamutai imutu chii ne ma masikchi anan ko nemanyalunot. <hesitation> kito agee kora <hesitation> nemakat inai komakat inai <hesitation> ile unee chicho, <hesitation> engiin tililindo eng <hesitation> igere tukun chechang akot kora ee <hesitation> mianwagik <hesitation> ko makat inai sii siimemutu chii nemutai ilen kaa kakomong kakomangen kongoi misiing.